نقص على الضوء نعمل كرسي كانوا ما يطولش الكرسي نجيب سلوم نطلع على السلوم نحييها اللامبة بالسياسه ما نقربش سويبعي للكرة ناخذ احتياطي ما نقربش سويبعتي للكرة ونبدلها نحيي العدينة ونركبها جديدة ونهبط من على السلوم ونشعل الضوء سيء انتهى كل شيء.